<hesitation> Fikarakaragna zaridaigny, a <hesitation> ôhatra oe azavaigny am fomba tsotra vôlôhagny, a <hesitation> a <hesitation> hidiovagna magnodidigny anazy am vodigny ake, amzay izy mbô <hesitation> haharitry ai, de avake koa hitombo tsara de misy koa ho tapitapaha rah ôhatra oe ma <hesitation> mitsanga lava be igny de tapaha matetitetiky de iezahagna koa le magnala bibibiby madinidiniky le mety handratra anazy regny.